Koa, na kuii, na kuan, na kuchii, na rei, cafe, gris, rosa, azul marino, azul claro, azul ña koa ho o on, color hí ginda, ña kuchii, cafe.